Lihtsät saladikastõt saa tetäq niimuudu, et söögiõli, parõmb, ku oliiviõli, a või ka määnegi muu õli ollaq, ja sinnäq võit majoniisi pandaq vai, vai midägi maitsõainit. Ma ei tiiäki, kuis naid tetäs. Põhimõttõlidsõlt võit hapundkuurt tetäq kah, hapnõkoorõ põhilinõ asi või ollaq.